Jar Sweden in kunnen sagale ishin dib ete nyaat, sagale akii ,midan marageati, midan salesati, danga, <hesitation> watermelonfa, fruits yaani ak juicefa, won akimaeden worki anenifa, worki maeden gorortu tun ,worki garacha, worki wonni fonifa, foni supua won tan akan dudhi dib ete nyaate kaati jar kun.